Ɗun dum hitande wono ana warda mi dawade cilli nogayi. Saatuuje fottata cilli deebe e sapo <hesitation> dun ni non. <hesitation> dawol aɗa haɓɓodi e jooni ka haaje, a yiyi. Won lebbi ina ngara a dawan. Won yogaaji du a dawataa, a yiyi.